اولا نحتاج قهوة مطحونة وماء وسكر إذا أردت، حطي قدرة على النار وصبي في ماء، كمية الماء تعتمد على عدد الأكواب اللي تبغى تسويها، بعد ما يغلي الماء حطي ملعقة كبيرة من القهوة لكل كوب، إذا تحبي القهوة قوية ممكن تضيف ملعقة زيادة، حرك القهوة في الماء وخليها تغلي على نار هادئة لمدة من اثنين لثلاث دقائق، بعد ما تكون جاهزة صب القهوة في الكوب بإستخدام مصفاة عشان تتخلص من بقايا القهوة.